untuk caro menggunakan olahan kelapo dalam masakan tu sebenar nyo tergantung kito mau masak apo, misalkan kito mau masak rendang atau masak gulai itu pertamo tu kito setelah kito kupas dari sabut kelapo nyo tu kito ambek isi dalam nyo, kito parut, kito peras, terus kito masuk an ke dalam makanan yang mau kito masak, kayak gulai atau rendang tapi idak cuman untuk masak an, kelapo jugo biso di bikin jadi minyak kelapo, kebetulan orang tuo sayo jugo memproduksi minyak kelapo untuk ma untuk masak sendiri dirumah, kayak pertamo tu misalkan orang tuo sayo tupanen kelapo tu sekitar limo puluh biji kelapo nah itu di kupas, setelah di kupas dari sabut nyo di ambek isi dalam, di peras, terus di masuk an kedalam kuali santan nyo itu, terus di masak itu di aduk sekitar ber jam-jam sekitar sepuluh jam hamper samo kayak bikin dodol kek gitu, setelah warna santan yang putih tu berubah jadi ke coklatan terus mengeluarkan minyak di aduk sekitar tigo puluh menit, setelah itu baru di dinginkan, setelah dingin baru di masuk an-di masuk in ke dalam botol kan, di masuk in kedalam botoldah di amsuk in kedal botol baru bisa di gunakan untuk konsumsi kek gitu kek nyo.